Su ja ku nama, nama ja kajichida chi ja kuu nama foca yuga nama yuchi yuka ku ja kana keteda sa´amada ka soni skuviskuchida, kana keeteda kooda, kana keeteda nama kaji yuga kuja o nu kaji chituda suni kui kuchida yuga tuni yugani ku ja ko kuatiñu nama kajiun te, ja nama yuchi yuga chi mani ja tontoo sa´ama ji ja ntonto ji in ko´o ji suni kajichido taka nama yua.